Oire ovaaro vosiposipo oapa ruipa rutu paraveira oearovu ruvarai osiposipoa ragai oruopiepaivera vosia iravu eakevi purapareve o u riia sovararo oo vearo tou karekepie pareve ragai oruopiepaivere oeavu rioirara vosia vearo vira raga oruiarava avapave, oaia roru rutu pavera evaia vosia eisi oearuvu kekevasipa osia evo kaerio purapaivee. Evaia vearovaisi purapavoi oaia vearopa siposipoa eva eva oaia ragai vearopepaiveira vosia eva kov puraparevere iravu, iu oo vosia eake kovo ruia tauvara puraparevere irauu uia eva oapa ruipa rutu paraveira ragaivaroia totoa vosia erava taepavere osia touvaravi pura pareve, avaka pairara touvapareve oo viovoko kakae rovi guruparevere vo eapa siposipopaoro vaoiava vigei varo siposipoa or raurap ra vaterateparevere. eva saia vearo paravera roru rutu paveira oaia vearova isi rutu purapavera vosia eva ia ragai oruopie rutu paivera evaia tota vao ragai. Uva re vosia eva purapareveira ra evaia ragai vearo pie rutu paivere eva ia rapa rui parituparavere evosiposipo rutu ia erapa ruipa paravere vosia eakevi puraparevere. Vana tauvaravi. Vosia upia pairara oo avukapaira tauraparevere aue sipopaoro erako oo eakeravi sipo pao ro evaia ragai oruo pieparevere era. evaoaia agai vearo pie rutu parevere vao ruipa oa ruipa rutu papere vosia evo kairi puraparevere <noise> eake karirovi tauvar oa ra puraparevo vo uruia soraraia oo vo pitupituo puraparevopa oa ragaivaro ia vearo paoepao. Oaia roru rutu pavoepa evaia ra tavipaoro oso iu vearopa siposipo eva oa purapareveira roia, vearo pitupitu rutu vao oaia ava paroveira roai oirato. Uva eva ia raga oruopi pare vere osia eisi avaparo. Iu uva eva oapa ruipa rutu paraveira, vosia evo pitapita oo evo siposipo ia va purapareve, oo vearo siposipo pura parevere, avukapa uruii tauvaparevere oo eakeravi rutuia vosia eakeravi puraparivere, ra tauvaravi vateparivere eakeravi uko aravi kaeparivere oo vearo a raui rutu vosia kakae urui toriparivere oo vairo aioa viapa oirarava airoa kakae puraraga pai airoapa vorivoripavere evoro. Evo siposipo ia ragai vearopie paivera eva oaia ragai oruopie rutu parevere era. Uva evo toto oa ragai vearopie paivera vosia iravu tuepavere osia esira pieparevere. Iu vosia tauvara puraparevere reipairana tapo toupaoro oo eake kovoro pura pa revere oana voi atoia. Eva oaia rorunita paveira rapa veaovaisi purapaoro, evo kaeria uva ragai voro totoa oa rori rutu pai veira, ragai varo totoa oa vearo rutu papeira ragai varo toto a oa evo kaeri rutu pa ruipapapeira oo ragai pa osio ruipapapeira ra eisi vokairi tapo toupa. Osia touava raga oa vearovirara ga toupaive. Eva oaia rorupavera reivira rutu, vearovira rutu oaia vearo vasi rutu purapavoi evo kaeria, uvare evo kaeri oa oira kaeri oa vivearopie paivere osia ragai vearopie paivera. Ra vi tapo rorua kekeparivere ora ratapo roua kekeparevere, eisi vearovira rutu, oaia vearo vaisi purapavoi evaraia eake rorutuia varao kovoara avap piropao vosia vokovoro purapareveira era. Uva evaia ragai vearopie parevere toua. Ragai varo totoa ora rugorugoa oa vearopie pareve. Vearovira rutu eakeraviia vara ora purapare vere. Eakevi vao osia oirara tauvaparivopao oirara tauva parivopao evokaeri oaia rorupaveira. Vearoura rutu ura eva oa tovo pavoi oisira eisivi avapape touaraia ora tokiparo ora vearopiepaoro oara vaia pitupitua ra vearopara. Tauva vate parevere riokora pa eva oaia. Vearovira toupaivere totoa vao ragai, roru rutu pai veira, vearovira rutu eisio osia roruavoi vearo vaisi purao vo ovaoaia.